Ningira nk'omuntu okuba naakora akasente keeye kyonka atakusavinga, noomuhabwire kugira ngu abanze okusevinga, okusevinga kwine emiringo mingi, noobaasa akaronda nka SACCO yaawe okateekamu akasente kakye okwo kwingana, ninga okagura nk'enyamiishwa okaba noozireeberera ekaba niyo yaaba saving yaawe, ningira nibyebyo.